सौदि अरब् नि चुल्तुरे मेन्से, इस्लमि त्रदितिओन् अरे थे एअस्त् अरब् चुस्तोम्स् अन्द् छरच्तेरिजेस् कलम्जनै मेन्से, फमिल्य् अरे थे चोन्सेर्वतिवे बेलुगन इन् सि चुल्तुरे। इस्रएलि मजोरित्य् अरे इस्लमि चुल्तुरे सबोनै मेन्से, अरेअ, विसिनु कि अस्पेच्त्स् ओफ् थे रेलिगिओन्, इस्लमने विसिनु स्तते रेलिगिओन् अरे चोन्सेर्वतिवे वहबि सेत् ओफ् बेलुग। इस्लि फमिल्य् स्त्रुच्तुरेस् मोरे इतेम् स्त्रोन्ग् जयु, विथ् एक्स्तेन्देद् नेत्वोर्क्स्। इस्लि गेन्देर् ओइ सेल्फ्, वो मेन पन्सिन् दिसत् कनने, नबनै जयु, कलम्जनै जयु, द्रेस्स् कोदौ विसिनु, मेन् अरे वो मेनब्, सनेनब् मन्दतोर्य् अत्तिरेद् जयु फ्रोम् मोदेस्त् जनन्गु, अबय एब हिजब् कनने, होस्पितलित्य् ओफ् इस्म वेल्चोमिन्ग् गुएस्त् अरे गेनेरोसित्य् कनौ।